Ep inang na reh rah khol suri ep pusi lar aring. loh rumai ap ireh kapsur kai inang laulau onto bong.